تاخذ ززوة، تحط فيها الماء، وتحط فيها مغرفه بن، وبعدها تزيدها مغرفه سكر وتخلط عالبارد ماتحطش على الغاز، بعد ماتخلطهم مليح تحطهم على الغاز على نا-نار هاديه ماتحطهاش على نار قويه برشا، وتبقى ات- تعس عليها، هي تفور الفوره اللوله ونتا هز ال- الززوة الفوق وبعديكا رجعها تعاود تفور الفوره الثانيه وبعديكا تحط تصبو في الفنجان وتزيد عليه كيتا زهر.